أهنا كاين عندي أخويا في ال، في البلاصه لنسكن فيها عندي حوالي قدام تاقه وحدا زوج ثلاثا ربعا خمسا، كاين وحد ست تواقي هكذاك، حوالي ست تواقي، و فيه ما زويجات فيه ما دفى كاين تع زوج دفات، كاين كلش الحمد لله راها متوفرا التيق حنا عندنا.